Raha raiky nisy taminy tantarany Filipiny moa: ñy niforoñany revôlisiôna Pipolpaôera taminy ñy taona enin'amby valopolo no sivanjato no ñ'arivo, io ñy nampijano ñy fitondrà jado nataon'i Feridinà Marikôsy.